जौनसारी। गढ़वाली। कुमाऊँनी। हिंदी। अंग्रेजी। मराठी। तेलुगु। तमिल। मल्याली। गुजराती। कन्नड़। उर्दू। उड़िया। अंग्रेजी। स्पेनिश। फ्रेंच। चीनी। अरबी। रूसी। जर्मनी। जापानी। पुर्तगाल।